اكيد اختار ان انا اتكلم كل اللغات الاجنبية <hesitation> معرفش يعني انا بحب الحيوانات جدا لكن نوعا ما مش هستفيد حاجة اوي اوي هستفيد طبعا بس يعني يمكن حاسه ان الاستفادة اكبر هتبقى طبعا مع الانسان الانسان ممكن اعمل معاه محادثات اتعلم من خبراته <hesitation> هيفدني كتير طبعا في حياتي عموما ان انا عندي لغات كتير